في أحد الأيام كانت هناك شجرة يمكنها التحدث مع الأشخاص الذين يستمعون إليها عن قرب <hesitation> كانت شجرة ضخمة عتيقة تظلل الغابة بأغصانها الكثيفة، ولم يكن يعرف أحد سرها، <hesitation> حتى جاء إليها فتى صغير <hesitation> اسمه محمد، وكان يحب استكشاف الغابات.